Bu, las trúbilas! Güenu, quandu son en branu no passa ni tapocu ná porque alogu refresca i vieni bien, peru el restu'l añu mos da mieu porque mos puei changal el trebaju de tol añu. Mesmu tenemus unas criaturas mitológicas, los amolachinis del cielu, que mos echan trúbilas dendi'l cielu. Assinque, güenu, la genti que no trebaja del campu, pos desfruta más las trúbilas i las retrata i las poni paí palas redis socialis.